Ave, crial arti es qualisquiá cosa qu'unu quieri espressal assinque hormi tú agarras el pincel, mojas ena aquarela i prencipias a tintal el papel, essu, pa megu, ya es arti. Craru, si alguién te lo esprica enantis, es izil, que la pressona qu'agarra el pincel sea coscienti que lo vaiga a prantal en el papel es una espressión del su pensaeru i delos sus sentiris. I a asperal pa dil videndu lo que sal d'essi pincelinu.